Tia voninkazo aho fa <hesitation> hatreto kosa aloha mbola tsy nahita <hesitation> voninkazo manana ny loko tsirairay amin'ny avana. Fa tena tiako be izao raha ohatra ka hoe <hesitation> manana an'izany aho ao an-jaridainako.